mi mila kamburu dine ka ni fur mwe mwe, chi a yo kamburu kani fur mwe mwene ka mini kani kambi̱re nubu ka muradu we tilemi we kuten mang dinedu nubunabwen ti̱ttinitu gi̱gangu ki̱tu, ki̱ ba ka kamburu, tittinitu gi̱gange tu a yi timbu. ka milaku kamburang dine kono a fwabu we takada Kwama ayi ko di swan kuten, nubu ka ka nubu milaku kamburang chi ayo ma yidi me ma kamburu kani furu mwe mwe ne dine du ka minu ki̱ni kambureng a ne fi ma ya duwe kono mi kai ti̱kanchi ka minu ki̱nin kambure nubu a ne ku chi ma kayitu kono niya fire, ka minu ki̱ning kambire, nubu ka rigkayu ko no mi ya file, ka minu kini̱n kambure, nubu ka dayi a di. kono mi ya fire ka min ki̱nin kambire a neni ka tuye we kono miya fire, ka minu kinng kambure, nubu nabwen ka bedu kudon ng ti kani min. nan chi a yo kamburu a lem yinu ka ni fur mwe mweneng, dinedu kambi̱ritin a ne chi a ne yo do mamade kamburu ma dadu ma ba chi nurmunu ki̱ badu ma chade nan chi a yo ka nin furi mwe mwenu dine ka ng ya chi ma chaditu. kwan chi mi badu ti̱ttinite, ka minu ki̱nin kambure ma yadu a ya ka min ki̱nin kambureng we ti̱ttiniteye, ma tan chi mi̱baditu, ma ba chi ma ba ma babbanubung ko no nanang ka mamidu yinu a ne niwu ka riye wu ma nwedu we ti̱ttinitu dine min ki̱nin kambure aya tin kamburu ane chi a ne yodu ane yodu ni a ne made we dine kamburu nan chi tittinitu ki̱ baditu min ma mila kamburu dine kamburu chi tilinri, ka mun a ne ki̱ni kamburu we tittinitu gi̱gange ane chi mwa medu ma madutuwe aya ka mun gi̱ning kambure a mwa ma ka titile chiye nubu ka milangu yinang ka ma fwange yinu a ne chi mwa kwaladituwe kono a ya mu kai ti̱kanchi nubu a ne ku chi mwa kayitu ko no a ya mu ma tikanchi ta dabitu ka munu kinin kamburang a ne ni kaido ka a niwu a kai chitu we dine a yin mun ki̱nin kamburu nan chi tittinitu ki̱ miladu nan chi chi a ku bada a du mune na chi ayo a ne ku chi mwa kaye nubu kanin milangu ka wule kuswiye dine kambire a ya mi badu ma fwadu a balangu kamburu a ne ni fur mwe mwe nu chi a yo kamburu a ne nin fur mwe mwe tu dine kamburu ane yodu ma ya diye a du Kwama dine kamburu ka yo du nema ya fiswe li̱ma ng ti kinin kebu wukayo, kayodu ne ma ya fwiswe limang ng ti nemi ka ti temi ka yodu fiswe lima a ne yadu we ku ka a minane we kinin nur diyilin din ma tan kambirdudu ma ma nangkuku we ye a ne fiswe lima we fis- a kamburu ka yodu ne ma dadum dinedu mu kuradu finu kulimitu we meneka a tantu ko mwi yo a biniye, miyo a bwa miyo a bwa. ka nwe ko nubwe wur wuka bine we bwane manin kuradu mwi kano kamburumu we bwanu nubu a wurang nan chi ayo du <hesitation> ne ma nwe tamang ne ma dadum kano mu kuradu kambirmune. nan chi a yo kini furi mwe mwe nune. yinu kambiritin ka yo du mun mwa kuladu ti ki̱nin kemo kamburutin ka yodu wu ka mun ki̱nin kambire mu kuradu nu mwa ya dikan ka la chi nu mun ki̱ne a yun kamburu ki̱nin bwirichi nabwen ne mwa medu mwa swedu ki̱nin kamburu yinu <hesitation> nurmunu ka swedu limang buk ka tin sile chiye ka wulediye ka wule kuswiye mwa kadu ka tukurang. we kamburu dine mun kinin kambure aya ka yiko nye kamburu a ne bemune ki̱nin fiswe li̱mange, ane bemune ki̱nin dulune dulune we nurmunu dine kamburu, kulun fwakware kamburu a ne youg chi tiyile k mwa medu mwa kayadu kinin kamburu mwa medu ne mwa buntu Kwama kamburu kayonu mwa tunduwe ware Kwama mwa le yikai fanti dan dan dan chi no a dakabu mwa madituwe ka mwan ki̱nin kambure, mwa todu mu leta du, mu ma ti̱kanchi dang. na chi ayo kambure a ne be mune ki̱nin fur mwe mwe we dadi mo we ti̱ttinite nan chi ayo kamburu a wuka bale, a dabu dinedu na chi ki yo nubu ki letadi̱kin a tatinitu a gi̱gange. mwa kudu ni, ka chi ni dine kambure mwa kudu ni ka kai keko dine kambure. mwa kudu ni, ka kera keko ng ti nayeko dine kambure mwa ku kwalachinyu nabwen nabwen wu kamburu ki̱yu do nubu ki̱yayadu ki̱ning ng ti nubu ko biri a yiko ka mun ki̱nin kambure ki̱ yodu mu yayadu ti ki̱nin ng kal munu dine kamburu ng ke chi tiyili kamburu chi tiyili a ya a wuka <hesitation> wuka bwale ng ke chi tiyiliye dine ka yonu ki̱nin chitu da dang dang dang wu a dakabu wu mwa made kamburu kayoyi kin.